Seretara reta ndive oremiari mokoi ñeepe jaeko guarani jare castellano, esa kauepe yemboe <hesitation> karai ñeepe, jaramo <noise> ore <noise> oremiarivi <noise> <hesitation> pipe esa jaeramo oyepo oi revalori <noise> zación cultural kuae Boliviape